"Ohatran’ny kizitina ianao zany androany a! Ao tsara ve? Sa nisy zavatra niseho tany am-piasana tany? Sa misy olana eo am'fiainanao? Mba tantarao mba hifampizarana sao de mba misy vahaolana azo omena anao ihany.”